Sabar <hesitation> dalam kehidupan atau nanga o kia kehidupan nyawa ngone mane manege ma peran sangat penting, sebab ngone nyawa mane nanga o kia nanga kepercayaan manege jou ya, yang <hesitation> o kia secara sejak awal ngone mane <hesitation> nako jou temo nako wo sabar pasti wo sukses de wo bahagia nanga o kia nanga wo bionika, nyawa yang jo sabar ua pasti jo menderita karena sabar mane manege nanga pakeang sebagai umat beragama.